Yecuii na cachi yee ndioo jundii ini ni ni ian chi na cachi yee ndioo ujun tajia fuerza chi tecu ndia yedioo ujun iyo vida ihya gundu ja vii caa ra coho yee cuiia ndicoo ndito iyo ndoco caa ndioo ujun ndito iha tu yee ndioo guseco iha ra te ujun ihan yande tuhun yee ndo cuii nduviga ia caa chi ndito iyo ra a tu yee ndiu ihin ian ndio ujun a tu ndavama color mee.